طبعا اكتر رياضة بتتطلب قوة بدنية كبيرة هي بتكون رياضة رفع الاثقال دي بتبقى عايزة ناس صحتها حلوة وكويسة وبيشيلوا حديد كتير واقل قوة بدنية هي رياضة اليوجا تحتاج بس استرخاء.